Nni li nostri jorna, li pirsuni ca utilìzzanu la tecnologìa nni la cucina sunnu veramenti tanti. La tecnologìa aiuta a li pirsuni ca nun sannu cucinari o ca nun hannu tantu tempu di putiri dedicari a la cucina e perciò utilìzzanu la tecnologìa quannu hannu a priparari lu manciari. Pi esempiu ci sunnu strumenti ca basta ca si mèttinu li cundimenti dintra e iddi li còcinu cu lu tempu stabilutu e nuddu havi a stari attentu a iddi.